Niŋkə' nə' kə' ən mi təə nii dan sə i kən gbani mi sə' rəl wanə kən kə' sə mi kəzo mi ge yakəl ni al sə gəsimi ya. Wanu sə mi re bə kə' ani. Rəl wanə kən kə' nə' kə', mi re shyekə bəytə, mi kə shye bəytə' nə kə, mi re bəykə, mire-mire pekə ryer. Mi kə pe ryer mi re nə ingi rə nə kə i kə namsimi i kə namsimi nə kə' min za min bəy kunum. Mikən namə zumən ami, nə kə', min za, mi kənza nə kə' mi re bəykə' kunum ai. Mi kən bəy. Mi tomgə dam tər antəm abəybəbə'rə, yenəmrə, mabu minu rə, nə' gbanu kaw minu rə, min gam nə' kə' niya kəy za, mi rəl yakəl minə' al i igbani mi ali tew wanə aa kpanə', dan sə mi kə tomgə min kəy za aa bəsimi yakəl. Aduwai gbamtər, laysə gbatər abəybəbə rə bə- laŋsə gbamtər abəybə'bə mi tomgə dam nə kə' i za, aa re yewdəgə mam, kaw i yewdə mamtər yembənəmii dan sə aa zaaa re daysəgə zul sə aa re nawkə naw aa re odəgə. Dansə, gam nə' kə' ən aa bə nə yakəl mi rəl minə sə i gban imi ali ləy ali dansə mika tay